Hajem marini mirodana awaji jego ya hango je di di. Nenden nohani mirodana bohani ni mirodana petal mani awaji de tati. Gam he babo bandwa amsi uta, jo kya amsi uta, me bato mi fi ni mifina benja moham.